ഏത ഇന്കല നേവ് ജേഅലന്ദ് ദേസത ആഹര പദ്ദതി। ബഗി ദൈഥന പനുപുനന്ദ അല്പത മൂല നിവസി। ഐന മരിഗോ സമ്സ്ക്രിതി ഭുക്ക അല്പത ഇഥേ ബ്രിതിശ്। പ്രബവ ഐന രദ്ദേന സമുജി സന്യോജനേത ആഹര। പദ്ദതി നമ നേവ് ജേഅലന്ദ് ദേസത തുവലി നേവ്। ജേഅലന്ദ് ദേസത ആഹര പദ്ദതി അക്ലേ നൌ ദൈഥ। പന്ദ സമുദ്രത ആഹര അക്ലേ ഇതി ജസ്തു യുജ്മന്പിരു। അബൈനതുക നേവ് ജേഅലന്ദിത അക്ലേ കരിദ മമ്സ। ജന്നേതുമന്ത കൈതന മമ്സ ബുക്ക സമുദ്രത। ആഹര അബൈനതുക സീതിമ്സുമന്ത അക്ലേ ജസ്തു। ഇതിന്പിരു ഇഥേ നേവ് ജേഅലന്ദ് ദേസത കേല ഉന്ജേ। സോകത ഫുദ്ദ ദൈഥന പനുപുനന്ദ ഫിശ് അന്ദ്। ഛിപ്സ് അബൈനതുക ഹന്ഗി ച്രേഅമ് പുഫ്ഫ്സ് കുമ്മി। അന്ഛിന ബേത ബേത രേഇഥിത ഐഥന മമന്ത। അക്ലേ പ്രേപരേമന്പിരു।